Es un aparatu letrónicu con una pantalla i que por mé duna antena te muestra magis qu’assín de siguíu hazin la telivisión.